To, gwamnati Nigeria ba wai atu da maidatu ii ɗa gən tatali tattaraata aɗa ləman bai daame atu da kulaci naa jama'a gara ii kunu daamuwak shi, so roshin gən kə bikta gagiwak, awayu gare dək ragetən gara, be waarra nda dlamau, Maimako gwambati da bari hankali, ii ɗau, da rrəɗe tarata ləman bai. Ləman kam atu zəga naa be atu zəga dəvu mi atu aa kataratau, amman gusku kaakə ja talakauein, ja ɗəga dəru mi waarra ja ɗəgi dəvu ləmangaza gara da nai bai, taaki da baaci naaje, jaa bi naa bi puɗa kam. To, nda de nda təki naa jigwai, gusku ruwi gu a a dlamman garo bi? so pata naabai rawanki kwaktak tlən nən aa ni dija zuwak am aa ni naa awayau gadərra rawanke ratsatu du. Gusku sotai davanangu wəndume kawai, naa bɗrrni bai naa kauye bai, gaba ɗaya am deu rɗbgaga du. Gadərna, ja naa dəvu bai, makarranta naa bai, ja tənin kutli ja aaye dlama karratu wam bai gaaɗa gəmo? ja naa dawda mi waarra ja biyatikshi makarrantau bai balle dayi da sa dlama. To wate jaa ye ta kəmo i rawan? Indaa gwamnati aa bari naa ankal aa ɗalma naa makarrantawuni aa kulato naa maamu ka nən, ai mwamamin gu dlamu bi yaaye gangamin mi aa tdayi təku daa a tlayi da dlamu naa karratu. Amman so makarrantau naa aɗa gara zywak deu ngea du, ivu bango gu rrugara, aɗau go baya. Maayim da yi da nibashi, afa da jəb tək gəri, dəmam den am da jəb gubərrta gərri aa dlaman gau bi? be gaawo rro naa kaasən gusku, karrantu ja gaawa lalatu nakshi. Gusku makarranta kata ma se kə burni rauyem naa makarranta bai. sutku da nda vəna be waarra ndai ki nən, kai bimu aa bari naa bih ajab ii ndaawa, to amman su gu ja naa karrgu aa ɗau bai, se akshi maaramein gu waarra akshi ji nakshi kəmau, gu akshi dəma dən da dlami, dəma bin ba akshi ancu da təki na gagiwa bane, se akshi da təki. Amman akshi ɗalmi gaaɗa gaɗakshi ai, amman akshi ye rro zaaman kalshu aa ni da nuucin gara. Wate maamu tla zəga be bi kwaya, da kaci aa sa ayawa. Ayaawo tən rro dlamən gara ka am dəviɗi rawam ke aa təka vərka bikshi i mirak aa təka sa am ii ɗau, to naa zaawak gu naa ayaawo tənu akshi aa ye gən naa kəma. Wate kaa raakan nən men, ci naa sisi aa mi ci kwaya, nda ya nda taki ci ii dolle nda gən du gaaɗa nda yi ndan ci ayaawau maya da təki waarro bi aa dau, tən da ruwi ga aa dlama wam bai, dawa ye naa ri bai, ruwi ye aa dlama bai, wate maamu wau aa tlauyi da dlami nana?. To sabo naa kaasənu da nda rrə'i, gwamnati da ɗalmi be waarra kə ɗaɗam. Makarranta da kate du daa de dəvu ruwai i jamaa tiye da dlam ruwai kalkal awayu gəri. AI wa nəpka dək wa kaci be gayi bai, tiye aa ta abən kalkal baazhi gəri balle wana. To, nda de kwaya nda zəga naa mbasək tiike amman ba wai nda 6ari ba. Nda ni naa taimako para, ja kəmu gu men amman ngalte sotai kwabo gayi nda bari matkam talaka nən, papiya gəri se dai ndaawa emik shi naa kwayakgu nda zəga naa mbasak shi nən nda barik shi. to Alhamdulillah.